Beh, anche li la diferensa a s'ved përché ël caval mi sai nen dë che scuadra al e, la zebra sicürament al e d'la Juve, mi la Juve a m'da ën po fastidi, comuncue a va bin, ma più o meno, cume strütüra a sun più o meno i stese, dai dizuma che al e al e mach 'na cuestiun dë dë fizionomìa tra le due bestie, tüt li